Maillot de bain o, misy <hesitation> matetiky ny lalahy aloha karaha lay caleçon hely igny fogna e. Fô ny mbiavy, misy le deux-pièces, misy deux-pièces zay o, <hesitation> silipo hely avake soutien hely fogna. Fô avake ndraiky misy le mitohy be manao karaha misalika ambalahagna zay izy, tsy haiko fagnazavagna azy fô mitohy avy amin'ny nono aty izy.